Oon laatake higooɓe nebdu ɓe so sey, nde bo puɗɗu-ɗon higotirki, nde higaaku mum warti higaaku. Ɗum hewta duuɓi sappo naa, ko ɗum ɓuray, topatu ɗon, koye ɓeydi koye arti hawtugo on.